Misy zavatra mampalahelo anao angaha? Sa misy zavatra mampiasa ny sainao mafy any? Afaka miresaka amiko ianao raha ohatra ka misy zavatra mavesatra tianao zaraina an! Izaho eto foana.